Este pues véh véh ga, bueno zayn ga ra buny ni riunbé gulá rchag zacka per de ni riunbé paá’ca ztogy, gulá ni rchaga ztogy ah pues <hesitation> tchi ni rni raba cun cuná gazy cka ni rndaba ni pues tap, gái, xun’e cos róhyas ná ranii pues ni rnie pues conforme cagyunbeu gá sacu ni este-este bueno zara ni máru rxag zaca ni na casi lá ga gyx ni za, cos róhgyas de ni rny raba pues de th gal gy tchi, gal gy ah <hesitation> zëga cun tzë gy, tzë gyz rë ranii ni már rchaga ya de rh nuza zto rani riunbé ah pues bywx gá raba per este bueno ra xtix raba ni ni rgá rgua nee dix laraba rywtchu ni rh tchi ni riunbew stony tanto rack nee raba liga, gunbew rucu stogy gulá xina gunu gack ruchu gixal ru gëkyw ztogy, gack rucku maziz stogy entre lad’gy nii ni tega, náre tchi nú ra ni pues bítchy gá za ziedni pues queity za, queity za consej’w di nú vez rnyx ra nii pues este tanto liga pues biwxu do’ah lagani rniab ni consejw liga, ná bdëdy zacka nez ré th-th cos ni gucka zë’ah per za zqué zack gunu’ah pues nii ni-nii ni rack th ra xmigw’a pues ra ni rgwbéw rbécá liga lo-lo ra cos nxab gy, rbecani liga, cweckani liga loo galzack nii ni pues rchag nu val, ra nii ni ná ra xmigwa.